ස්ටේප්ලර් එකකින් කොළ එකට බැඳල තියෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරොත්, ඒ කියන්නේ අපි කොළ ටික ගන්නව ඉස්සෙල්ලාම. කොළ ටික එකට තියලා, ඊට පස්සේ ස්ටේප්ලර් ඒ මැෂින් එකට ස්ටේප්ලර් කටු දාලා, ඊට පස්සේ ඒ කටු ටිකෙන් අපි එකතු කරපු කොළ ස්ටේප්ල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නෙ එකට මෙහෙම තද කරලා බඳින්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ කොළ වෙන් වෙන්නෙ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඒ ස්ටේප්ලර් එක එක වර්ගයේ ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු පොඩි ඒ විදිහට. අපේ කොළ ප්‍රමාණය විශාල නම්, අපි ටිකක් ලොකු ස්ටේප්ලර් එකක් ගන්න ඕනේ. නැත්තං අපිට ඒක අමාරුයි <hesitation> එකට අමුණලා තියාගන්න. පොඩි කොළ දෙකක් තුනක් වගේ නම්, අපිට පුළුවන් පොඩි ස්ටේප්ලර් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්න.